حراحي ماسکونه جراهان په عملیات خونه کې اغوندي. دا یوه احتیاطي کړندلاره ده چې هرو مرو یې باید په پام کې ونیسي. ماسکونه د دې لپار کارول کېږي چې له ډاکترانو څخه کوم یو که څه ناروغي یا ویروس ولري هسې نه هغه ناروغ ته سرایت وکړي او حال یې بد کړي. له دوی سربېره ناروغان یا په دوړن ځای کې کار کوونکي هم ماسک کاروي.